Chemo rtorik jun rchi' jaay ruk' ruk'ri raal rchi' jaay kum k'o raal jaay kb'ixik, ktorik, i xtyo'qok poom, xtitzookpoom, pi ri qe'rjuliil, ri torb'aal, ttoortajk'chi' si qa qaqchee ri raal jaay kwaat xtortjik, n'oj chemo rb'anik, ktizook pri juul ksutxik k'chi' rech keestaaj wu raal, rb'i'xiik, arek'ri rchooljil, chemo rb'anik rtorik jun jaay ruk'ri raay jaay.